Ia, za karà atô io baka, lamôdy izen̈y lay ten̈a ny mampitokiky in̈y ten̈a maro mpitia. Fa koa zen̈y zio atondro areky tsara, areky maty, maro e olo man̈androhadro. Fa izy koa fa areky mampitokiky in̈y e hay mitodiky feky olo jiàby, kay raha natô zen̈y resaka lamôdy fàn̈eva zen̈y izo.